Ni li nostri jorna la ricerca medica umana fa passi avanti di jornu in jornu e chissu è in parti possibili a li studi ni li laboratorî, di li malatî e di li midicinali ncapu di l’armali e poi li risultati positivi ponnu essiri usati ncapu lu essiri umanu. È difficili diri si chissu è giustu o sbagghiatu pirchì è veru ca la vita di li poviri armali ‘un è rispittata ma a lu stissu mumentu, è grazî a iddi si si ponnu sarvari viti umani.